Nu ama kalau una nepa au hutu. au kutu lote laku riyaya ko dima laku jadi nua au una laku dikatawa ma musti u pake kopi kalu betadin au rasa rola tapi kalu kopi kei manta talai satu jam. talai dua menit matei ke aku nua abisa tapi kalau au pake dikatawa au laeng berarti ikalo tapi kalau kopi ma keke imanta iya <hesitation> ada yang au una rea telote adauna rea kalu tude rea aku wei atau rea aku dima <hesitation> atau dika tau duto <hesitation> pake kopi makeke <hesitation> karna kopi mama jadi imujara paka. <noise>